Yaani woathin maraa ghudhaa nafkakhe jidhii fethu yaani jal bisan suun marrii mal atiniii naffnin dhiko aka sighoghu yedhen dhethee bisan ufthi ghurthe ama kasbuthe dhikethe akasin yaani jidhii uffuraa ama woyya uftii jissi mal woyya thanthe sithi jithethu saa zothe naff kakhe malsun woyya sunn itijithi yaani ithi yaffthii dhub naffninen hijidhaa akasin dhuathan naff khankhe saa zothe jidhaaaa